Ss buen sam va xiñiu sam lo ke kauk nunaung va xiñiu ka tanjas nujuts re kute nupal y nutsajau kipiai nujuau con nda ngumje chixi rapu re nujuau vaxiñiu ya ma'ai kunju ka'iai ndutsajau balje <noise> namejep ndakat <noise> y rapu re kauk nunaung <noise> y ya mas ndateu ndateu jupu kauk nutue re mjiung ngujue lueik ke ya limi kunji y kon stakat rapu re nunaung ndajap lueik ngujue y kon stakat rapu re kauk nunaung se sam. <noise>